Ndekanche kuekantiná uun ndame'e ketayu tuku iho nuu tunaí kitayo, ke tuu lenguaje kata chichi ndaka chinanré ñaniun kutinra rancho ndake tu'u yivi yo'o nakachenra chinoye'e inyian kutan ndikacheke tiñuu nuu uya'a chinuyi nunka nió, ke uu una menó ondamenya kitu uun kutenrá ke una jen kumetaté enndeyuu me ichi kitake ñee inde kondame ñonrá ñandamexe yundamenka en kenriki no'o indió yi'i hió junda lenguaje kunda tenuu nguena kanda nenu tu'u undo nani chumenreka ndeke chutetia kache'e.